Cinquanta anni nnarreri jo nun avìa mancu nasciutu; putissi circari di canciari la me esistenza 'nterfirennu cu li mei genitura o li mei nonni. Criju ca circassi di canciari qualchi cosa di l'èpuca muderna picchì canusciu megghiu li fatti. Fussi periculusu canciari lu passatu prima di èssiri natu, però criju ca nni stu casu mi piacissi fàrilu.